Ma arva, et unistusõq ommaq lihtsalt as'aq, miä hoitvaq sinno eloh. Ja muidoki sa saat ka elläq ilma unistuisildaq, a unistusõq andvaq sullõ joudu, et eloh edesi minnäq.